जु वैक्युम क्लीनर छ तै म क्या छ तै म होंद छ द्वी छेद। एक बटिन हवा छ खीचणू कु तै म एक मोटर लगी होंद जै थे हम सक्शन पाइप भी बोल्द तै पाइप बटिन हम गंदगी उठौला और जु दूसरा छेद छ तै म बटिन हवा बाहर जोंदी और जु हमारा कचरा छ सु जाते ही इकट्ठा होए जोली तै वैक्युम क्लीनर म।